في أحد الأيام إكتشف طفل <hesitation> باب في غرفته مو موجود من جبل، الباب كان جديم وزخرفته غريبة، ولما فتحه دخل على عالم ثاني، عالم ساحر مليان بالألوان والحيوانات الغريبة، لجى الطيور تتكلم والزهور تتراجص، وبدأ يستكشف ويعرف الأصدقاء الجدد، يلعبوا مع بعض وإكتشفوا الأسرار، لكن كان عليه إنه يرجع جبل الغروب، فتعلم دروس عن الشجاعة والصداقة والوفاء.